Sɛ wo tumi twe nsuo a ɛwɔ nnuane ahoroɔ mu a, ɛboa ma saa nnuane no a, wo twee nsuo no firi mu no kyɛre. Na afei ɛbɔ saa nnuane ahoroɔ no nyinaa ho ban. Ɛnti ho hia yie paa sɛ wobɛbɔ mmɔden sɛ aberɛ biara mu no, nnuane ahoroɔ ɛne nnuaba ahoroɔ no, yɛbɛtwe nsuo no afiri mu. Na dodoɔ no a deɛ wɔtaa yɛ ne sɛ bebree no ɛde gu awia mu. Ɛno nti awia no bɔ so a, ɛboa twe saa nsuo a ɛwɔ nnuane yi mu firi mu. Nnuane bi ɛte sɛ, ɛyɛ nnuaba ahoroɔ bi te sɛ pear, afei kwadu, amango ɛne ankaa nom nyinaa yɛbɛtumi atwe nsuo a ɛwɔ mu no afiri mu. Yɛwɔ atosodeɛ bi te sɛ carrot, ntoes, maako afei gyeene ne mmire, yɛtumi twe nsuo ɛwɔ mu no firi mu. Saa ne yɛwɔ nnam bi te sɛ nantwinam, akokɔnam, fish ne nyinaa yɛtumi twe nsuo a ɛwɔ saa nnam ahoroɔ yi nyinaa mu firi mu. Nti nnuane bebree deɛ, wo pɛ sɛ wɔtwe nsuo a ɛwɔ mu na afei ɛboa ma nnuane ahoroɔ, saa nnuane ahoroɔ ne nnam no ɛkyɛre na ɛkyɛre yie a, ɛyɛ ampa sɛ wobɛtumi atwe nsuo a ɛwɔ mu no nyinaa afiri mu.